الحين ما عندي <hesitation> مشروع <hesitation> قائم يعني <hesitation> لكن خليني اتوقع الفترة <hesitation> المقبلة ان شاء الله حيكون عندي وايد مشاريع وايد <hesitation> أشياء <hesitation> ابي انجزها بالحياة <> بالإضافة إلى وأطفالي <hesitation> تربيتهم هي اهم مشروع الحين عندي.